انا لما اسلك حوض او مرحاض مسدود اول شيء بجرب استخدم المكبس، احطه فوق الفتحة واضغط عليه للاعلى والاسفل شوي، اذا ما نفع استخدم سلك السباكة وادخله داخل الانبوب علشان تنفك هالانسداد، لكل وفي طرق عديدة.